Salama e! Mba angataky fañampiaña amiñareo zaho raha azafady. Tsy zay fa andeha hañaeo vakansy za io da toa flera ko taô zañy tsisy mañondraky no za tsy eto. Da mba tsy ampalazo añazy raha mba entienteo nareo avao izy da mba tondratondrañareo sañandro mba tsy halazo.